מיט עלעק- עלעקטעריק קען מען <noise> מאכן <hesitation> ארבעט די אווען, מ'לייגט אריין <hesitation> מ'עפענט אויף די- די טיר אזוי ווי און קען מען אריינלייגן עסן, און מ'צינד עס אן מ'קען עס אנשטעלן ווי הייס מ'וויל ס'זאל זיין און ס'צינד זיך אפאר מאל גייט עס מיט א פייער אפאר מאל אן א פייער און ס'באקט אפ די עסן וואס מ'לייגט אריין.